أعتقد بس يعني العطلات الوطنية عندي هو اليوم الوطني، <laughs> هذا أهم عطلة وأكتر عطلة أحبها، كل المكان يكون أخضر، ونسوي أكلات كذا أبيض وأخضر، ونلبس العلم وما مدري إيش، ونطلع ،ونروح الكورنيش ونكون مبسوطين، هذي أكتر عطلة أحبها.